benɛ yi mi a,warima anhueyi mi a, ovɛ duaturarazun, tinzu to bama dɛ benɛmi a, toba ma to tin a nɛ'a. Warima to ba ci o ma hin to o vanu vo, walima oyi sun tin o yɛmu o we vin too wiwia vo.